<hesitation> Biby mampinono mahay mody maty fantako zao a: a- antsôra, de <hesitation> fomba ataony a iarovan'ny fihesika ataony io a: <hesitation> lamosina ananjy apetraka ananjy amy tany a de tongotra ananjy mban'ny tagnany i akariny ambony karaha hoe misilany io zany izy akeo de a- mamoaka fofona le rasirasy igny izy am'zaigny zany n'olona sy magnantona ananjy fa hoe maty izy, de izy a tonga dia sy mie- tonga de sy mihesika.